لو خيروني أن انا اقعد علي الكنبه ولا علي الكراسي ولا علي الارض بصراحه هختار أن انا اقعد علي الارض لأن انا بحس قعدة الأرض كدا مريحه وانا قاعده براحتي وفرده بقي يعني رجلي براحتي ولا حد بقي يقولي حاجه كدا ولا كدا بحس يعني أن قعدة الأرض مريحه اوي